איך האלט אז ס'איז דא געוויסע עסן וואס איז נישט אזוי, מענטשן אנערקענען נישט די וויכטיגקייט דערפון, צום ביישפיל: ספראוטס וואס דאס האט אסאך ווייטאמין סי, און וויטאמין קעי, און פייבער, וואס דאס איז זייער געזונט. און מ'קען זעהן עס צו עסן ווי מער.